മല്ല തോവര്ദ് ഥികോന്ദ് ഭുരിഏദ സുരുതിആനു। <hesitation> തുവിജിന്ദ പുഗേ മല്തിദ ഇത്ത। സിഗ്നല് മല്പര തുപേ കോര്ര തുപേ ജനക്ലിനു। ഓക്ക വന്ജി കന്നദി ജിന്ദദ ഓദന രേഫ്ലേച്ത്। അപിന ലേക്ക ഇത്തന്ദ മിനി ഓവേഅന് ഉജേ മല്തിദ। ജനകല്ന മുല്പദതന്ദ തുപേ തല വന്ജി। മല്ല ബോഅര്ദു കകജില് ലേക്ക ഇത്തന്ദ ഇത്ല। വന്ജി ഹേല്പ് ബരേദു പത്ത അദു ജിന്ദദ മിത്ത। ഇദ്ദിത തുസ്പ ഇലക്ക തുപേ ഭേഥേ ബന്ദ യേര്ല। മിനി തിത്തിദു പൂന്ദിത ഇത്ത അദ അപുര്ഥ്കു। ജോര്ദു കല്കദു മിനി ത്രഏ മല്പേ ജിന്ദദ തല। ബജന മിനി ഇത്തന്ദ ജോര്ദു ജോര്ദു ബതോ അന്ദു। തല കര്ബദ കമ്ബ മിനി ഇത്തന്ദ ജോര്ദു ബോതുദു। മിനി <hesitation> ഓന്ദു മല്പേ തനോന്ജി പന്ദ। അരനിനു മന്ഗേ മല്പേ ഓന്ദു തുപേ ജര ഓന്ദു। സരിജു സരിജു പന്ദു ഏക് മല്പേ അനു ജര ദോച്തോര്। <hesitation> ജിന്ദദ ജിരേഗ ജിരേഗ ഏലേതനു। <hesitation> ബത്തല്ദ അപഗയ അനു ഏസ്ചപേ അവരേ। ത്രഏ മല്പേ ഭേഥേ തന്ജി പന്ദ അകല്ന ഗുഅര്ദ്। ജിന്ദദ സേചുരിത്യ് ജിന്ദദ ജിരേല സര്വന്തി ഇത്ത। അകല്ന ത്രുസ്ത് ഇദ്ദത ഓന്ദു। നി അകല്ന ഹേല്പ് ഇദ്ദതുരു।